لازم نتأكد الأول إن إحنا راصين الهدوم أو الحاجات بتاعتنا اللي عايزينها معانا جوا الشنطة بطريقة صح ومتكونش عالية عن الشنطة بحيث إن هيه إيه متبقاش عالية لفوق ومتخليش السوستة تتقفل صح. وفي حاجات برده ممكن نضيفها زي قفل كدا نثبت بيه السوستة بس أهم حاجة إن إحنا ندخله في المكان الصح بتاعه.